Iduon pho esoph adiroor emiigh oogh asuogh di adiroor rebaal torubo ohla buan ma miin ipe odi ka fele bo dio pho bumin ko ki oomigh okolobian ilo oghi ghi izoh buniin diroor di ebaal kookolobian ilo oghi ghi idighi agoment buniin iduon pho ebaal bo ko pogh ipi pho aloor pho abidi erol bo muum o abidi ko ki ni ozoh mumo abidi korol bin eeregh dio pho eeni amoogh esi di yoor ko ki bul iduon adiron pho ebaal bo torobo onyo abuan amoogh ni okolobiein ipe odi katele bo emiighon adiroor pho abu niin ko kughi raghana baniin ko ki ghi gogh imooph uluon sien pho ala pho remoogh bo buniin ko kiighi gogh oban i reeny bunim ko kighi gogh rukumuan eleghedum mo bunim ko kiighi okpamagho asiphil baniin awe ken ebaal bo drion pho rookolobian do oghi owa iyaar lo bieh ko ohle bin orol ologhi otu ipe aloor pho abidi esighe bo iinia a loor ebaal bo oneal oghi odighi odighi but adiroor me baal. Ragbu gburu m, raakolobian ni oye amiin wa pum ni mo na ra wa ghan odighi eeghe diroor pho me baal bo adiroor pho ebaal bo na ka fele ika odi eem ka kaaph eem ekpisi dira wa ghan oghi bul lewon awe obuan, ebaal diroor torotoro oye r` aakolobian ipe odi ke atele bo owa iyaar ohle adiroor pho iini adiroor pho ebaal bo ehma emuza ni, na bile ra pogh ehma pho me pokiro torotro ma digh oghi owa adul pho r` ipe adio pho ke to lom bo nyodi ipe kh uii yoor abuan ebaal diroor yoor rooko lobian ghan ogbugburu oghi owa ipe adiroor pho r´emoghs bo